<hesitation> Ny maha maha important aignin'olombelogno araiky, ankoatranle maha- vatana agnanany vatana misy taova misy lio, misy betro misy fo, de eo koa ny fagnahy ndesiny miainy ndraiky fa, nahy maha olombelogno azy de izay ny fagnahy zany note maha mahazavedehibe aignin'olombelogno araiky.